E mi nisa e go mido on nasa re ore, a ranya do maare fu, mabo kala asa vere fu mido on nasa re ore, mewa mi hila le nyola am, mi hila sobabe am, mi hila demi hoa data hande be jango.